Kuakain yuu kuá xan xavii, kua kayii yuu kuá yoko koyo nixa'a vichia oon vhichia uvi, che vichia uñi, vichia kumi, kova, tavichia o'on, kovo tá vichia iño kovo yu kua vicha kumi kovo'o ucha, kovo oon, ndukuité yuu kuá yukuité kava'a, kava ndukuite xa'a ñá omi yuu kua kaxanyián yuu kuana kachi yikua nuni nakaye ñuñi, tayuu kuá kua tichi kuan ndikó natuve tichí vee ño'o yukuu tichí vee yuukuá tichi vee yuu kuá yuu kandiyo kua mandukio kuá chio tayuu kuá. Xavicha yuu kuá xavixa kuachaká chindá, yuu kua chin tinana ya'á, kue kachín yuka yoí kuchinra yuu kuá kachin na'a chín ño'o kue manrachika yaya ñuu yiká chikanrá chika'a kunra chiño'o, cuchayuu chuu kuá cha'á kai maxhika yuu kuá xhikeín yike'e yumana ñiuni nachaí kichayuu kuá kichayuu kua chaí ma'á xhita yuu kuá key xhiera kua yuu kuitanrá kiya'a mandukiá tonyo'ó kuachuu machachí yiu xañanrí yenyuu kuá mayuu kuá xhitan ndava'a tamayu kuá kuanuu xanrá tamanuka chichi makachí chinra chika'a chinra yunuxakachí china'a xhinrá ata kuchiñenrá xuu yukuá yundói manrikuai kue yuu ka'a chai maxhitacha ma'ayu, yuu chachandó chukan yuu kuá ndeyaí chukan nakandeyuu kuá ma'a mako'o nuu nuí yuu kachenda ma'a nuya'á ton tayuu kuá chekuan ndeyuu kuá yuu kuá tuma'a kichayió kua natuvii make'e em yukachixma yukuu yuu kua chancha yuu kua yuu veí koyo'í takuá ya'á tayuu kuá nakeí maxo'o kixa'a nakaye koyoxo ñuu nakaye chí. Kuyuu kuá nayuu kuá, kuenakoma xuñuu koma xuñuu ñii tachiniñu yuu kua kua'a atanuma'a nuu kua noxhika kayuu kuá kutuu va'a conbra ika'a konrá konyo'o yovii café yai manriva ya'í manrivai xachiñe yuu kuá koyo chaka cha'á, yikañunu vaix ma'a chax ñuxa'a xañama koyo'o yuu kuxa chaya koyoyu chakuaya yeiko xuu konrá yá chikañaka koñu yukua chikó yo'o xer tayuu manri mayu'ú kuá n de xavinche kuá ndekuí tuku yekuí ma'a yuu kán chayo'o chande yondó machoi maxo'í ñane nduí yo'ó kuchayi'ó kuá iha chaí mii chikicha tuu konka chá chixeñuni kua chika nakava tayuu kuá chayeí chinrán tunduka xndoya chayió kuá kome ndeke kochendá tixechí kuachí kuachanrá yaki unka cha'á kutiñinrá yetatunrá keyeká yama'a kuvuu ho o on maviya taonka kuvi kuvi vichiá, yakan yuu kuité ke chanka cha'a xaiyo kuá. Tamaxita tayukua chamixa'a kuchenrá nduu kuitanrá, nakaichenra ko'o nakandochia yi'ó matixi kendukia manduu kii nduki chikayu kuá yixe tamanru yuu kua chikanchenrá vii yoxhi makiyaka yo'ó, kua xate tiyaká xavima tiyaka xima'a ya'á ajan kuan chenrá chí tuu iho kuá iho chayuu kuá xate'e ma'a nde yuu kuá cha ñenra makoñió xandeko yuchikua kande mankenrá xañuko tayaka yo'ó kuá xaviná chayayuu kuá, chi chinki va'a ya'á chitinana tuyu yuu kuá yió cha inka tu no'ó yukua yuu kua teyeka nakoví, ndekovuu makachi na'a xo'ó chixii mayuku yuu kuá ta'a yuu kua iho tayuku maxuu xavii nduu xavine kandeke chikaxa'a kchiki no'o yavii kaxa'a tema'a ko'ó koño xatema tiyaka koña xandeke koño yuu na'a yuu kua mandovo yuu kuá tamayú kuaxate yuu kuá ya'á. Ñante kaxatate kuyokuá ña'a konke kachinduu nderi kava'a tanyechi kondo ña'a, yenguó ñuu natuchí koño nacho'ó kandañió yuu kua toko kayichiñió yuu nja tuñió ñanri mangueyu ka'a takachin chí ñanrí ma'a kué bandá ita iho yuyu machayió kua kachino kué chiñió pero komo chikama kué mandeyuu kuá chindo ma'ya mayuku kua chiá chiavendu yuu tuku kua chiman ma'a ma'a machivañu kuachava koyo'ó anya yuu kua acha'a tata yo'ó kuu chima'a kuchan chachiá kuyuu kué tayuu kuá keya'a kachán ximakuyu yuu kuán xima'a kuu vii machiva kuvuu uñi, tayuu kua yuu chavi yuu kuá chikechenrá yuu kuá kai chiñio kuchinra yuu kuá kaya kano'o chí kaxate teyakayo kaxeté ndo'o manrima ma'a vee ndó ma'a veí mayuu kumi ma'a kuna kunina chí vaya'a ujun mate kuña'a vee kumi tuu kuma'a chumi ha chumi komi kotó kuchayu kaye'e kuan kete kue ma'a kukuyi kuá kokoni koto, kuu kuna veví ha kuchayu kua keté. Tayukuá ndokotó kachikaxate yo'o kachikaxate yo'o kuan, ma'a xoke kuine chikaxate xo'ó chikaxaté uum achachio ma'a kuchi xa'a kutuu kutu cha'a maxoma'a, he comante xii komatate maxo'o ma'á xateyukua xate yuu kuá yuu kua yuu kutuku xate yande xate tukuyu kua mandicha ayuu chayu andichá, yuu kua makuvu uñi macha exke yengua kete vii tamanra kuu vaxanrá kiñó yuu kua kachanra kia xanra iha cha'a té hi kichi chin, an xaté maya'a kuii xaté maya'á ya'á ichí kue xavima'a xavinduu kixakache chevii nayukua, kaxemaketa ase nuu kuchi mayu'ú yayuka xatuu maya'á tayuu kua maya'a ichí, ta'a xecha yuu kuá tayeka naxaí taka chichi kinra ka'a kuan kuvuu komo ha kuachi makuya kumi teyaka monri kukun nexhin maxhian xhii tá yetatu inchi nacha iñii naxii machí xhita hii xhiatndava xhita vintá xhita maxhita xhivitá tukuu. Xavika ña'a chañanri mayuyu kuan yo'ó maxhita kue kachindó, chama xanii vakuxhia kama xhikuá ken mayukia yuu kuá xavituchiá chima'a xavichí yuu kua kayiyo yo'o cha'a ma'a pañiela yuu kuá tayuu kuan kii tayaka'a chindé chakana chanrá kachinrá ko'o ho tuyá ixa'a vii nuu tuchá ihá tayeka xaiyuu kuá xa'a ñana kaxa'a xavivi, yuu kachichinrá yuu kuá iho cha'a xavima'a yuu kua ma'a ma'a matiyaka ñoo mayukua takuan xhinrá iin xhita vitá, tayo'o machichinrá tanyo'o yuka tuu kueyo manyo'o ñiuu xanrá chiño'o ndo'o kachichina mateka'a ayo'o xaño matichí yuu kua tichí ma'a yuu maxuna yuu kua yoño'o matichí tavachi chi vatichí tachinra matichí, ya'á teka'a ñande kacha kono nachenrá tuu tuyuu kua tuyu manuyá chino chi'a tachinra yandé yachatenra machená na'a mayuya tachinrá yuu kama machenrá tachinra ma'a tachinrá kucha'a kayechenrá kuchiña'a maí ñanrí mayuu kuá chá chí iyuviyu kua kue ken iama'a kuva'a yukua makeyu kachió. Kuchanra kiyamama ma'a makema ña'a yakii ma'a, tenana yuu kué vakanri yuu kuanri ma'a tuu yaka'a yé iño'o vii vixhi keña'a make makué chió taye'e yenga yankió tayuu kua manra xañiña tanra chiñii iho ma'a yuu kuá, ma'a yu kuá makaku makanra ixata machata nuu hu nandichi makayu yuu kua chikanrá makayu kuan chikuán nderi kovuu ndenri kovuu, yuu kuan ndichenrá yanra yuu kuan kondoyoka kua yuu, yuu kuá te yuka yayio cha'a tatanrá iho ta'a xata iho konkunru ka'a xhiko'o ño'o yuu tavachi chenrá ñanri vachichera tichi vakuu ño'o yuu nuu xunu kayu kuá katavichenr akué va'a kuñaxatá nayukua ta'a yuu yi'á tuku ñaí vii nachi ma'a kuyuyuka kuchi maí yachindá ño'o mayukó ta'a yo'o mandenguo kua xaxanii iha ha anyenguó iho ma'a uchitan mandenguó, yuu kua kondava kua mandeguó kuachia tayeku yuu kuá jan yakeyui kui, nduguu komi ma'a kuvii o'on yengua tuku yuu kuité xajanri duu kuité kuchikema chikeman nii ñuu kuá ajan imakuu ukan kovo'o nuu yuu kua makixe yuu kua mañoni. Inka kunbuu xanyiké chikandike ma'a nuñi nuñichí, machichi manduchá yii manyuko kachi chuu a'a chió takukua tayii machitá yuu kuá, ta'a yió cha'a yió cha'a pues kete kete yuu kete yuu kanuño kan yokó ñajan chikendokio chiken chukenyó, nuu yuu kua chikendokió teye mayuu maya'a ike'e yike yuu kia kiken yo'o kio hí yaka mayaka chiko no'o ihó nuu kua kuu chenyo tikonoyu kua kuu cheyó cho kuanan yengua chikexaté, ña'a tayeye mangu kuá nuyuu kua kono no'o kuá ya'á yaí ya'a chaiá ya'a taka'a chenguó ya'í yachan yachondojiá chatemanjiá nduu kua'a maya'á ikii, takachinrá va'a va'a kanuu xan kue ña'a iha takachí ño'o nataxhión tamaye kuatekayu kuayo'ó ujun na'a kua kachi yo'ó vité natachi kunima nuñii, ñanriví na'a kundó nduñu ya'á ña'a ñokó ña'a yuñuu kuá ñañoko chikain ayuu chaí machichi manduu nduchi manduchi kachiñuu ñan ñuu kuu yuku yo'ó machi manduchi tuu kua yukuu va'a manduchí vivita yuu kuan yuu kuan yumanduxi yukua numakaxi tayukua vita vita manduchi yuu kua axuu xavachiche ka'a vé. Yuu kuaye kaxate nuu yavii kua ke'e kuachixi, koño ma'a yuchi kuu kuá kuchayu kuá yuu cha'a ma'a yuu kandu chandu mii cha'a ma'a makuvuu, yuu kua iño kachenra chima kayuu chukua chakachi chuu yukuá kue vichi kunguó iño kovii xa'a makuvu xaxa machiño tuku cha'a manchina ma'a makuchinrá takuchinrá ma'a yee taka chatanrá té ya'a chanchenrá chitá, kué kanyenra uun kui tañiño nuu yavii kundei ño'o nóvii yuu chaketanrá chanra o'on kayii chinrá yo'o kua koma'a ndixhi yuu kuá yaya chima'a koí amakonka yuku chá ndiko xuu maxava kanchenguó yuu kua kenrá chanrá ya'a vee chachenra maxhitá ikachenra chiyo'o kuá kuanden tate tañe'e kuayentate kuenonri kuake nuu yavii, kachichenra kua kon cheka ñonra tuchi tutuva'a ñonra chitituva andañi yuu chañonra kuchinyuu kuá chinra yuu kuá ma'a ma'a kayuu kachanyenrá nduu kuitará kayenra kua kuchí chakutunra ma'a ma'a makixi yuu kuan ndukía, kachenra kua kuchí kenra chichinra chichinrá. Nduu kuenra maxoyo kuá ummm kaye chakuan ka'a chenrá kuanrá, kuanra nuu yavii anx chanraví an chachanra unra uchí cha chanrá kua jan ñachinri vavanrá, vichinrá chinchi va'a tachanra tayuu kuá komo kuvuu ma'a iño'o yuu kue kué xavanru maa'a kakayu kua kuei xa'a nrá niño'o cha'a yama'a kamayuu kuá makama yuu kuá chima chiñii yuu kuá villa ndere makeyeyu kuaya xanrachí ñuña nañonra ñuu kike kuanyu kuayuu kianrá yetatunra kachetenrá chí ñaya'a yitá xami vaxumi taí icha kankema'a kuanre yuu kuán, kaye mandenguá yayii kua xaviyu kuua xuvií kuá yachachinra kua xavii xuu vió kua mandeviyá vichañi kuandenguó, va'a kachenrá chí keyan chichenr amayuman yuu ngatutiya'á manuu matutiya key xhika xhiyenrá kixhi chinuma'a tutiyá kue kaxa'a mii xuvii kayenrá chí, ma'a teyeka xavii xuvinyí kema'a mayukuá tayaxaiya mayukua kua nuu ma'a chíno, va'a va'a nuu tama tenana ya'á ma'a mandeca chí kinuu mayuu kuá. Yayuu xavii xuví nachika yuu kuachí, komo yo'o mañuni yuu kuá xhixe mañuni yike'e hi he manreno kuakachi yuu kuá yike mañuñi, xanaxai mayuna yuu kuá techia xami maxumi nocha xavii manduchia vichí yuu kuá chavichí chachienda vichí chavichí yuu kuá tikua ho tekua yuyu cha'a chiti kuayuu, axuu matekuayu manduchi avichí tikuayuu tachindo ticha'a xandi xandi maxuvii yuu kuá, teyuu kandechu kachende maxuu vii yaklan chopa'a yanrá chata tuu matuchiá yuu kua yuu kua xavituchiá vichi kachi tayeyiyu ya'a veí ya'a yuka metatu tayuu kua iya'a kavii yuu kuá kuii mavichi'á yuu cha'a chikanduvi chayuu kuá yuu kua yuu kua venduyu chikandenye yukama chí maxuí xuti xeí echa'a ko'o kayechenra chiyakan yuu makeita maye chinchi vayuu yuka'a ma'a, manyi chika'a maya chikanyuu yuu kua kechenra ko'o teyenga yuu kua teman vichiá yuu kua techenga machikua kacha'á.